Wakkati to lesdi Braziliya kam ɗoon cañnjo e ga wonuki wakkati ki toɓo ɗum ngo, wargo wakkati ki toɓo reetaree tawo ngo ɗuuɗa.